एक मानव जीवन जो है नि वु दुनिया मे घ नो किमती हो बी करे। क्योंकि मनख ही एक अशो प्राणी है जीनेये भगवान ने असा असा गुण देर भेजा। सोचबा की क्षमता दी, बुद्दि दी, हाथ पग दया जीण से वु कई तरीका का आविष्कार कर सके। कई निर्माण कर सके, अच्छो गा सके, खेल सके और <hesitation> भी घणी सारी चिजा दी तो मानव जीवन है अपण अ दूसरा के प्रति अच्छे से वेवार करबा कान ने इस्तेमाल करणी चा। बड़िया से बड़िया अपनो वेवार राख नि चा जिसे की अपनो एक नाव हो अपण समाज के कई कई काम काम आ सका।